Lesdi Tokki, Turkiya e ɗum mari ñamindaaji feere feere, bana aran, ɓe ɗum mari ñaminda bana ko caari falafel e caawarma, boyɗu waɗira ɗum e ñebbe.